Ny fanaovana endin’atody tsotsotra an: maka atody dia kapohana anaty baolina ilay izy. Raha ohatra moa izany ka tiana asiana tongolo dia mitetika tongolo. Dia asiana sira sy siramamy faran’izay kely miaraka amin’ilay atody. Dia maka dibera kely <noise> an dia hafanaina anaty lapoaly iny dibera iny. Dia rehefa <hesitation> manomboka mafana ilay <hesitation> mitsonika ilay dibera an, dia araraka amin’izay ilay <hesitation> tongolo notetehana raha ohatra moa izany ka tiana hisy tongolo ilay izy. Dia rehefa manomboka mihena ny lokon’ilay tongolo an dia azo araraka amin’izay ilay atody manta, dia <hesitation> andrasana eny dia rehefa hita fa masaka tsara ilay izy dia somary avadika kely. Dia rehefa masaka tanteraka ny lafiny anakiroa dia afindra amin’ny vilia amin’izay, dia vita ny endin’atody.